Sukúru, álámɩnáá, bʋdé álámɩnáá yɛ ɔ la doomini. Ñŋ álámɩná yɛ sukúru kala doo mini, ŋsɩ farárátɔɔ wáanamɔɔ, ɔɔdzɩñ farárátɔ báa bé ka kɔŋ kaa sɔkɔná ɔ fɔlɔɔ bʋká ɔɔ fárá.